எனக்கென்று சொந்தமாக துரித உணவு உணவகம். இருந்தால் பிரத்யேகமான டாப்பிங்ஸுடன் கூடிய. குர்மெட் பர்கர்கள் பலவிதமான சாஸ்கள் கொண்ட. சுவையான சிக்கன் சாண்ட்விச்கள். வெவ்வேறு சுவையூட்டும் கலவைகளுடன் ஃப்ரெஷ். கட் ப்ரைஸ் புரோட்டீன் தேர்வுகள் கொண்ட. ஆரோக்கியமான சாலட் கிண்ணங்கள் போன்ற புதிய. தனிப்பயனாக்கக்கூடிய விருப்பங்களைக் கொண்ட. மெனுவில் கவனம் செலுத்துவேன் மற்றும் பலதரப்பட்ட. நிரப்புகளுடன் கூடிய உலகளாவிய ஊக்கமளிக்கும் ரேப்களின். தேர்வு இவை அனைத்தும் தரமான பொருட்கள் மற்றும். விரைவான தயாரிப்பு நேரங்களுக்கு முக்கியத்துவம் அளிக்கின்றன.